ഫ്രിദ്ഗിനു ആഹാര ഹാല വന്ദിന് അന്ഛ ഇപ്പര ഫ്രിദ്ഗിനു വല്ലസവേഇരു। ഫ്രിദ്ഗിനു താപമാന കദേമേ മല്പുദു। ഭക്തീരിഅ, ബുക്ക, ഫുന്ഗുസു, ബിലേവിനൌനു തപവനു। ഇന്ഛ മല്പുന ഇദു ആഹാര ഹേഛു കാല ശേകരന വധുദിയോലി। ഹന്നുനു, ഥരകരീല്നേനു, പീരുധ ഉത്പന്നന, മാമ്സന, ബുക്ക, ജൂസുനു, തമ്പാദ ദിയാര, സഹയ മല്പുദു। ഫ്രിദ്ജി, ബിസിയുതന ഥന്നഗേ മല്പുദു। ഹിമ ഥയര് മല്പുദു। ഭുക്ക, പര്പുന നീരന ഥന്നഗേ മല്പുദു।